افضل اقضي حياتي كلا طفل، على انو اقضيها شاب- لان اطيق اعمل كلشي بحياتي، اطيق اصيح العب، اغوح اجي، محد يقلي اش عتعمل، وما تكون علي اي مسؤوليات ولا افكر ولا اشغل بالي بشي